Turk madaniyati tarixiy jihatdan ko'plab madaniyatlarning kesishgan joyida joylashgan. U Osmon imperiyasi davrida o'z rivojini topdi va bugungi kunda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Turk san'ati, musiqasi va adabiyoti juda boy, Masalan, turk xalqi qahvasini ichish an'anasi va turk xalqi musiqasi nafaqat o'z ichiga olib, balki xalq raqslarini ham qamrab.